Aikua mokoï mɨmba reta jukurai ojeepiva, aguara jukuraï oyeapo oesama ipuerepotamayave, jae omano oyeapo, ombotavɨ jovaiso reta, ïru jaeko carachupa, jukuraivi oyeepɨ